Brasil, en pesal d'avel síu colonia portuguesa, á desenroau un caraiti i una coltura que sonin inconfundiblis nel mundu enteru. Se sienti muchu la huélliga de tola puebración negra que vinu, güenu, que truxun dendi África. Pahi comu una vessión alegri de Portugal, que tien nombradía de saudade. En huendu dos paísis ermanus, unu es samba i l'otru es saudade, cosa bien curiosa.